La ch'ip nkib'an kisuuq' reh are' nkiwii' kiwura are' nriwii' kak'uun are' e nkisoh ta panaa' kimaloj rej nkisik' reh ki'nam kisuuq' n'oo nkik'am kotaq chee' panaa' la nimaq chee' kore'eet ja'ar kotaq xaq kore'eet ja'ar rismaal wula keh la chee' taqee' rej rib'anam risuuq' ahpare' ahpare' reh nriwii' riwii' kotaq rimaloj riwii' kotaq rich'ip reh are' rik'isaam taqee' kore'eet wula hab' tah rik'amam ka risuuq' wula teew tah ar rik'amam ka ru'uum reh kow rib'an ripaat rat'aliim qa'sa ra'nam talab' ra'nam re'ee k'eh wach ee ch'ip wulkee' reh kore'eet je'tii la nim chii' nim hab' risik'im ahpare' ri'nam risuuq' kore'eet la janaj wula pan k'ichee' ee nri'nam risuuq' janaj wachtii cha ree re' keh nkisik' la la chee' onteera reh nkib'anam kisuuq' y reh kurik chi wii'koon reh are' kiwii' keh la kotaq chikop